Üna volta l'as dime che vulìe scrivi ün liber. L'as falu? Cuali a sun le persun-e ënt ël liber? Cuala al e la storia? Cum a finis ël liber? L'as vëndulu ël liber? E cum <hesitation>